Yaeki sugui itireguinoi va, ñamaekavita je oimera jendi jovi oi jaema ñamopoveeta manguerare aranoete kua ombogue tata jukurai yaiporu kua estintor.